<hesitation> ممكن نذكر تلات ارقام اتنين وتلاتة واربعا. عاوزة نجمع الأرقام دول هنقول اتنين زائد تلاتي زائد أربعة. اتنين زائد تلاتة خمسيي، وخمسة زائد أربعة تسعة. كدا انا عيندي تسعة. يبقى اتنين زائد تلاتة زائد أربعة يدوني الناتج تسعة.